अपना आप आवगनी तो अपने को अच्छी तर हेंडल करने हना पड़ा। कसान नवल मालन से कि आदा पिलवान आदमी है। तो अपने को अगर छुटकार हो पड़ा, दादा गिरित करने सकता, सबसे अच्छो काम से जैने को पाय में पड़ी जाओ। आप काई सजा देवों तो काई करक्चार है, मारा पाई पड़ी लिया, तो कोई थोड़ो बहुत तरस आई जाये कि यार हमें थोड़ा आदमी चेन मारा पाई मैंने गिरी गो। कि गलती तो ही गया, कि काई एक सजा देवों, कि जो हूँ तो तो ही गयो, चलो ठीक चार भाईया। अब हम आपीच करें सोगे, कला आप करूंगे, मारा पाई तो पड़ी लिया, सबसे अच्छो काम जाये, अपना आप कोई आवा की नहीं, तो आदमी घात पड़ी लिया।